<noise> am kalau amae <hesitation> ena aba'bun a'den- de hua mate den- deng ikan, den- deng ena am safe, am safa sifu am helo <hesitation> se se mo sifu se'boro ara'tainim sifu se'kas <hesitation> fusi'fan esa'ra se kas kaluar'ra cef sefa mau se se bolo se bolo se i sifu baru se unat se hufu tai'se ni'ra, se'hufu tai sa sef sef'foy, se foy'sifu sefa mau hua seta sa'fete wa suna wo'wah te he seta fale seta fa le sampe mo kola hu'wam hu'wam tebu heram tebu mabi'yar mu'lol am kala muna esa ne den'den te am ase am ra'aife se he'leka bil'ya ai'nin eta eta leka lay wa'ne be ta le'bo tu se ton ta ra- den- deng bouton ma ama bale ra sifu fa'ra ba'kau wa'anam masa rei'nawa ine me adak'tua se'rakam ra'ese am bela'tafe am ra ese ne'nem. Husu em mew am tak handak le le ae wane huan yak kaya tes tra'te mati ke'ta la ke'ta la ita <hesitation> lanjut tara perjalanan le he <hesitation> a'mute bala isap roko cef am tofen ne am meleke te'am ba si'bin le taleke'amba se ka te o man taleke am mean saja hara tusi dial sefa mau am lo'lo to ufu lina lo tofo ai'nin am mote hafa'doi <hesitation> tou sa mau hafa dou tusa ma am lele'ki fanin tam terai ya'kai ta lebak mati ke te lebak mati mege te lele kele bala meta la'kele bola am huti huan am fu lay ina'wa do, ina'do huan om bala huan am tei'ra am refe'me se kon'holo toma sudah antirane le ni meuw am sama am tete bala am hana ma ta <hesitation> am hana ma ta yakay ele halewa mati ke, matikan kains'ta hoe ta'fala, ye ta'fala wan ta'bale am fala sifu bala waya huan ai'nin ya'rafas su ka ai'nin mare'seka hoba eta'fal sampe loya'manat te <hesitation> to oko ni'waya'man ka tewa'in ta fala bala waya'in eta hoko bala waya. efe'le ka he am bala huan se. <hesitation> se bolo'sifu se uma'waha mra'e fele se helam huti lo'hok am sara bo'lo sifu am daga ka ho ma'le we ita am muti ita hoko. ita hoko <hesitation> hita ho'ko sampe ho hesan matik baru eta sara bolo me keta ta fala, ita fala niuw fait te ka teo ita fala'ni esa ni'ne bali bale'wan ne keta ese niuw lo cef famau am rei'fe ka ko'ba kan si balai he no ka ra'ka paki sedan fala, am fala ne rob ba bagia ham mele am fala ben'nu faya cef am ray ina sampe nu faya am ra'ina ra se kale'ra si sumu ana- ana ni'niam am ai cef am istarahat cef <hesitation> hoa am istirahat cef ya ko ina'ra ce uma he um man cef baru hum sa'raba ra'tra tusa mau ho mani'to no tra din- ding me ta ke ta bage'ra tekan sei he'buna hoba te- hoba te'way ni bu'nara din- ding te bun dafa le te'ira bun hoe ila'ti, helo mae mati'ka- mae matik hom ni'lewa matik hi leka baru hom to to bra esa tu sa mau, sefa mau am- am ai cef. Am re fis saka nika ta toti tes ter'te, ter'at dudul cef baru ita es sa'ne ne ita esa tabake cef tes tar'at matik baru ita esa anin tun'tra sama o sefa mara'tabake cef ya ka hoba ita es sa ai'nin ne isaf te tabake tum tara tusal leuw te ne kalu tewa mati ka ne tahu'na tra'tu sa mau na deuw ne fauna <hesitation> he fe'kas tei'wa tai sa tra tabaku cef sama wa sifu naef febore ta lo'ton eh sanang matit <hesitation> ufa'ya niuw tu sin ta're fa fa'mita loi tu tra tusa so'yo <hesitation> am mae se fo ai'nin <hesitation> ame cef ame mara ta'fe i ya sa si me ce forok kele <hesitation> ta tu fiji tra'esa ne, ne tusan man bra'fe si fo tu samua huti lo'hok. am huti lo'hok si to- to sifu se baga re sifu ne ke si <hesitation> se isi ane ai'nim baru <noise> se bo'lo am bage'ra. am bage'ra sifu am bra'busu ra cef baru mo'na tes'sa ni'ra baru am tafa'lem Ar'bakau wa ai'nin am am tek le ay'wanem, ama ka ai'fe eta ta kele'ho ita le'boya kaf'wahe kaya be te re'fe le ka'hi ba'kawa mau asi yak ai fe, ya kaise ya kaise se forok ko ma ta tak'ma matum re ni niuw ta tak ne kay'wane eta he ta'le boa'hafe we tona tara din- ding te para sayur, eta forok nu fai ta'ai ka he halo'an am bale <hesitation> bua'nen am huti'matik, am huti inama lo to bo'lo ma aduh, aduh'fu ai'nin meka awoi ina'wa sota du ho'fa ke ya ka hi la toi'ta, eta oti raman lo'lon mote huan mote haf'bouton mo dodo be'ni. a'dodo men ai'nin am hana salah wam hana. am ham hu ai'nin a be'te. a be'te ina'wa ke jeru'naka tra oh'hoba tra fe nambe ka'te ra'fa ka'be te, a'bete huan ai'nin am. Am fete'le ke- am fete'le ke khuan ina'wa dei ki am toi ni mati ka na fole ina'wa bala ufu'lina ma a'dodo hu ai'nin kata leba'laman sudah a ina'wa de ra ni kenawa de ra bala asim leba la'mau. asim leba la'mau ta bala an tu ta tu'niran nama he no ro to to teke'bolo fe teyki ni waya'ti paniki wa kaluar ni ai'nin pala saja ho ma ta yang penting ta pele lo'roho lo me a'be te he se'uma ne henawa ado am hana ma ta cef am sara tum'bra ham he leba. ham heleba tu ra ai'fi miuw <hesitation> tisab tabaka matike. isap te tabaka mati cef baru ita fale tara'fa mau bala wae ta, ita hoko sifu am misa am'brap tabakar cef am to bi tak ma ne ka'hi ya'ko ma'tam teri'nyiwi si niuew pa bak hola di hafe'lew te se ka he am mati bala huan tan tia fasa cuman fa'tani saja. fa'tani samua cuma huwa am fala. am fala lok'ra balawaya am ra'efe. yaka hoba ya lau dum ne eigi om libo ai'moti <hesitation> am liboy ni boti am tibu ni nanti am hubin ai'nin, am tufu, hu am. Wa tatu fam kaskaluar ra ra to nim yang lain me wa kai'ne sa kuma wa'ha. wa kuma wa'ha wa ai'nin yang a'fi lumen si li boy mute heloy sibo ho sifu si se si ai'nin an'em se mou tu to'a cef, sefa mau am forok kele ai'fi yaka hoba sudah ka he komele ayak fai'ta ita tu kebu ta malintang ayak ai'ne ta te fa- fa ta hoko <hesitation> am hoko sifu ai'nin na ka hoba ta to toi lu faya te nim'nam afi'sa ke te'o eta ta'to to ne esa ni waya man se to tu sebu se bage ra wam baga'ra ten's te ni se ra he ikey se. ike se nu'fasif, neuw faya sif ina rate ama rate seka um maleba kum'mae he ke nikah mae he ho mae leba hu matik te fam'ra esa nae ilang hum rafata ra'he su enak enak matu ka am istarahat mate me'ka mae ka he am bale <hesitation> am mae cef am istarahat te ka tera ta'baeke me ke sifu baru ta ita trafa mau ka he am mae sifu ai'nin se koba ta tra'fa te se ka he ra ta to to lam'la buna fauna, mati fauna ka he. berarti ta to tu, mana ham to tu sefu am bage ra. Wuam'ham hari ya mam na esa ni ne <hesitation> ham makala lera cef am ise ai'nim baru ise ufu ne tai'sa bala'rang baru huam teba ne saiba am ma'wasif, <hesitation> am ma mutuh tu wa'ha abu'nara sab'ana naikan te fa fa na'elo to nyira cef'amau hua le salah wal sudah <noise> hua le salah wal sudah esa sa'nin a am ta fa'le am ta fa'le cef, am ta'fale fam ai'te misa neuwi am maya'bra hafa mau <noise>